Aminay akagny a, misy karazana b- <hesitation> bonbon: bonbon sôsety a de bonbon aminà sase a, de misy koa bonbon coco le vi- bonbon coco zany a <hesitation> <noise> vita avy aminà coco izy <hesitation> mifangaro siramamy, de misy bo- bonbon gasy hoe siramamy gasy fagnantsovanay ananjy akagny, de misy koa bobon ohatra ka ohatra hoe siligaoma lay hoe agnangalana sirony foa zany fa tsy tsy atelina.